أظغط على إختيار إتصال بالطوارئ، أنا واظعة رمز سري لهذا الموضوع، هو عبارة عن ست أرجام <hesitation> متكاملة، فأدخل هاي الأرجام <hesitation> عن طريق هذا الشي، يفتح الجوال ،وما في داعي أبدا إني <hesitation> أحاول أفتحه بالرموز الخاطئة.